اعتقد ان الالات مش هيكون عندها مشاعر زي البني ادمين لان المشاعر دي بتكون جاية من العاطفة و العاطفة دي صفة في الإنسان ربنا مميزه بيها ف ممكن الالات تعمل اي حاجة بيعملها الإنسان بس متقدرش يكون عندها نفس العاطفة اللي عند الإنسان